Kulkas walau buat kulkas ya, ya banyak sih cerita kalau buat kulkas mah ya kita dari yang enggak punya tadinya ya kita yang kita sempet kepikir nih yang terngiang ngiyang kita awal pertama kali bisa beli kulkas ya gitu kan walaupun bekas juga gitu kita merasa gimana gitu merasa senang dah gitu kan beli kulkas ya cumannya kita beli kulkas dah ceritanya nih ama teman dah ya kan ya harga sih murah ya kita namanya gimana ya kondisi baru pertama kali punya kulkas ya punguh baru dua hari tiga hari tuh punya dispenser punya apa tuh freon meleduk di belakang ya kita gimana itu baru beli desember tiga hari kita pulangin agak bisa dia bilang cuman jawabnya gampang ya lu mau beli mau beli murah maunya awet lha enteng benar tuh mulut kita bilang kan ya sudah dah kita sekedar buat pengalaman kan namanya kita itu, akhirnya kita ada rejeki lagi beli baru dah tu kita pernah tuh ya kan sampai dua, dua tingkat dah tu udah kayak bis kan gitu kan dua tingkat apa dua pintu apa dua pintu ama dua jendela deh itu kalau enggak salah kulkas kita beli iya tinggi berarti itu kulkas beli baru kita, iya bini juga dibilang senang banget kita beliin kulkas juga itu kulkas dibilangnya kita sampai beli berapa juta itu lha bini seneng. <hesitation> semen enggak lama juga namanya kondisi ekonomi ya gitu kan lebih ini langsung katanya jadi suruh jual ya jual juga buset bujug dah murah pisan tuh kulkas separuh harga juga kagak yang beli nah itu pengalaman aneh ya kalau di kulkas mah ya dibilangnya barang barang elektronik gitu, ya kalau menurut kita kulkas manfaat ya banyak juga ya kadang kadang juga kita ya ini gini gini kita juga pernah ada tuh ya kan anak yah beli plastik yah katanya gitu plastik yang kecil kecil gitu buat apaan nih kakak mau bikin es kacang ijo gitu kan mau bikin es kacang ijo dia iseng iseng dah tuh bikin sepuluh biji jena tuh laku itu es tehnya tuh dibeli beli ya udah lantas aja bikin es sampai banyak dibilangnya buat dagang jadinya tuh kulkas tadinya memang kagak kepikiran sampai ke situ ya dibilangnya selain itu juga sayuran juga namanya, jadi enggak ada yang layu begitu kalau namanya kulkas mah gunanya juga banyak ya air juga zamannya kita minum juga jadi ya segar dah badan gitu kalau namanya kulkas mah benar benar manfaatnya juga banyak gitu kan kalau buat manfaatnya kulkas tuh benar benar banyaklah menurut ane mah ya gitu kan. Ya kemane ya kalau namanya kita ini ya begitu dah kita tekornya kalau kita lagi ini mau jual jualnya dah tu kulkas dah itu doang dah, kayak kagak ada harganya tuh gitu kalau kata bini mah ya gimana itu cuman kadang kadang bikin es buat bikin ini itu butuh banget itu, naruh ikan dah itu kadang kadang juga ikan emas ikan apa ama ini ni gitu kan, naruh itu jadi awet bener kan kalau naruh kulkas mah iya kalau nggak taruh kulkas ikan tuh busuk dah itu tu bau bangke bau ini dah kagak enak pisan dah kalau nggak ditaruh kulkas mah.